فتحت الزجاجة بحذر، وقرأت الرسالة اللي كانت مكتوبة بخط مرتب. تقول: أنا في جزيرة نائية، ساعدني. تحمست الصيادة، وقررت تروح تدور على الجزيرة. بعد رحلة طويلة عبر الأمواج العاتية. وصلت الصيادة إلى الجزيرة، ووجدت شخصاً في حاجة لمساعدة. بفضل شجاعتها، أنقذت الشخص وقالت: <hesitation> الأمل دايماً موجود، حتى في أصعب الظروف.